Mi yelan mi mara mo definta am nyamdu je hore am, ngam mi maran baude dow mako. mi umran mo o defina am komi yidi ha wakkati komi yidi. To o defi ko mi yida bo mi yecchan mo o vo'itina ngam tona non mi jabbitan mo mi wadda defowo fere mo wannata am komi yidi wala boofol.